Kimaŋ na waya kata, ama ŋutuu ku'dik lo tokitaju.

woriet logon kaŋ bgwoke ni lo dedena parik lo a woriet lo kega kulya ti miri kode ti ukuma logon dedena parik longu kulye woriesi ka'de ka'de

kenda na to'dur gwiliŋet lio lo parik i kulya ti denesi na'but naga ŋaŋarakinda ko i denesi nagon ti 'durjö ko metet na ŋerot i diŋitan kune liŋ

yi 'dutet na laket 'n gboŋ ko kitayeesi' jore nagoŋ nan na yide miindi to yi konda

ŋara na leleŋesi na jakinda ŋutu ayan kega parik ayan lo so'bi i lo lo sokan lo luŋu a silimu a jakindi ŋutu kulye retö madi ko epatitis b kilo a ayina lo jakinda ŋutu kode logon ŋutu pupun i rima kata kodo 'dungö 'börik

kpiyesi' jore na kpeja di ŋutu' 'bakan na piyoŋ ko ŋutu' mugun ni geleŋ na kpekinda naŋ di riŋait na ŋutu' na gboŋ na'di dödö ko ŋutu' mugun ni ko gboŋ ŋutu' 'bakan na piyoŋ yi mugun ni

na wowogu kega parik aduŋgu i lo lo kakat ko piyano naa 'dok wowogu kode' gita nan 'dok wowogu

tikitayi na kita na yi ropakinda yi jur ni na lo'but na ko do a kenda a do pondi' kaŋo a do ŋarakindi' jurön kulo yi denda kode' yi yi yi kebbu na kikolin laga ti rigbo'

temba mukök na yapa gele geleŋ ködö ti nan tikitikin ŋiro i wi'yö na wini lo kuru ma goja kuruk

kikolin jore kata logoŋgiti ŋaŋarakin nan kegga yi kulya ti kenda kune geleŋ na lepeŋ na a naŋ kenda na ŋojik kulo denet ko pusök na atikindi' nan riŋit yi gayesi'

ŋo wöriet loŋ yi den parik kaŋ bgoke ni lo a piki piki nye logon a dena parik ko ŋutu kulo 'boŋ nye logon 'dok wöwörönikin 'dok

kitajin nagoŋ ka'dolak ti ketat a kon kaaŋ yi gboke ni kune kegga parik a kitajin tii metet nagoŋ di kujöŋ kune a ko kököröyi kode' ŋutu' lo poonda kaŋo eeyi ko ri'dija ŋutuuv logoŋ gboŋ ni kulo yala kega parik tomurek ko metet nago di ŋutuu kulo ti puji' pirit na'b

yöyöŋesi nagon ŋwajik na wate ko ŋutu na wate kune jore parik kune kega a kulya ti goki na se koko i kulya ti 'do'ya i kötumit kode i kulya ti koloji na se koko i sukulu kine kulya nabot parik

ŋutu na tutunogu kune bgoŋ i nyaraki kune kune nyaraki 'deti na yuyurö a puji le a kune kune a mindi 'deti na susua ko 'balaŋ ko piöŋ do a tinda welt nyin a puji le 'dok

ko ŋero lio lo diŋitan kune liŋ si'da di nong kana kune yeyiyesi na'but 'bayin a nan de dendi i lo ŋero 'bakan na nene ŋo na'but i mugun

yi 'bakan na kimag lo wayakag yi bgoke ni bgoke lika lo yi tokitaju maka kode baturi ̈kode sola na yi tokitaju yi medya

ŋo togeleŋ naŋ nan kökö ko nan a ŋiyun tötö togeleŋ na a jujuwö na kala a ko jujuji kala a nan dendi' reja na pörögö a ko kune kitajin nagon na'di'dik nagon kökönda 'börik

Kenda na a ŋarakinda Nan kode' ŋutu ti mede kune kega parik yi pujö na ŋo nagon nan a petun kune ŋo' bgo ke 'dukö kode' kune ŋo' nagon yi ŋaŋar yi pirit nageleŋ yi metesi ti ŋeröt kode' i tokenda na ŋajik kogboŋ gurusutöt

A na'but ko ŋutu' luwalet lo ködö nyenyesu 'bura', anyen gboŋ ti yiŋga lure' diŋitan kune liŋ .

ee kenda na a ŋarakinda ko a lewuda tojulin na ŋutu kode puet na midijik na kokune liŋ

kinyo kuwe' kulo na ke' 'yutukinda kuwe yöbu yu

kenda na ŋaŋarakinda kegga parik yi perok ti ŋerot kulu yi metet na kulya ti ret lo mede kode' yi kune' kulya nagon ti 'durjö na mede kode' 'dukö na kadi kode' ŋo liŋ kune' naga do mimi

ŋutu na ko denda 'börik ko pele kodo suluja wörö i jibitalia ko pele na a yenga yapa geleŋ 'de'de a lepeŋ suluji wörö tojo ko 'dutet na yuŋundo na lepeŋ

kiko lo tokelani sa'yú na mugun a wini lo puwe i jibitaliá kode tema ko dó tema maleria kode sa'yú na mugun a dó tikini kilo wini a dó wiwiä doji lo liŋ loŋ a tukoki ló a dó puji di a dó kelekelan

Jujumbu na mede na gboŋ ko jujuwesi jore geleŋ na do ti ŋutu gbedeŋe ko pusök ko yina mede then murek na lepeŋ köti ti ŋutu' nyare nyar yina mede anyen gboŋ 'durundö mede na 'durundö 'bira

kiko' loron lo tikinda ŋutu i moka na ret lo so'bi kega kaŋ bgoke ni lo kega parik toto ko ŋutu a bur ŋutu nanakwan toto ko ŋutu luwalian a bur ŋutu luwalian toto ko ŋutu wate bur a mokundi i lo ayan lo so'bi lo bosito

sukuluöt na suluja na suluwa ko a ko tökö ko ŋutu ti jur na a ŋarakinda parik i midijin ni kobgoŋ ŋojik kulo suluja denda na ŋutu kode katodinok kulo ŋutu logon a tiju ko deden ŋo liŋ a ŋojik kulo dedenunda

temba yapalin musala a ködyö yiti yi tema yi kibitaliya yu yi kode ko na pilinga kona temba mugum niyo na naron kode totomiyö laji ma ko neneŋo ko kata ti na temani tema yi jibitaliya

denesi na'but ko a tiki ko de ko ŋutu kulo a den 'busan na tokenani ŋojik na wate ko tikinda lulaliyan kune a do puji di a ŋo ŋutu kulo liŋ nyare nyar a tikinda kode bgoŋ i jur ni a lo'but i tikinda ŋojik i sukulu

temba i yapalin murek kode musalá kodo ti ŋutu luwalet lo tetema ayan lo sukara lo ma lopeŋ deden mugun nayit na ko gboŋ dinyo

Kenda na a ŋarakinda mede nikaŋ kode bgwoke logon yi gwon kata ni lo i kikölin jore parik yi ŋo bgonge ŋule lungu 'börik projects kode kune kitaesi nagon jounda gurusu kode jounda a a'durjö ii bgwoke ni kune liŋ kon

ŋojik na moka deyiye kune mugunya kune rerewun ko kapisa na kune na 'di'dik ko a mugunya kune ponda di pulöt pulöti yi na kpeja di lepeŋ kode ŋiro lo bgoŋ ko deyiye

ee yeyeŋesi' jore yeyeŋesi' kata yi wörö ko ŋo' logoŋ wörönikin ko ŋutu' liŋ kegs parik tukariki do kakarakin do a 'dur di wulek yi pirit nagoŋ do miindi tu kata yu na

mede nikaŋ na kunyarju kunyarju jambu mede na ko si'det lo ta si'daki kak poki i ŋo bgoge meeting a jambi a 'börik a na'but ko teiliko loke